<hesitation> wa woro tiyan han wɛ ɓeɓɛ zun wannu a o wan mu ɲu mɛ de'a mu na tuwi sa ɓa de'arini mamu sa in a nunɛ in yɛrɛ we zan ɲu a bunna in ɓɛ a zunna ɲu donk bira lo o ma ɛsi a desi mu ɲu wa pinpin benu waati <hesitation> un ɓɛ da mu we un ɓɛ da mu sunuwo abe un bɛ zun ɲu un ɓɛ zun ɲu